يمكن أغير بعض القرارات، اللي أتخذها يعني في بدايات حياتي أحيانا أندم يعني علي الفرص اللي ما أستغلتها زين لكن في النهاية يعني كل تجربة علمتني درس مهم ودرس إستفدت منه لبعدين، يعني لو ماعشت كل هذه الأمور ما كنت راح أصير أنا لل-للحين موجودة.